सुखी जगानू रहे चो उठ रहे चो। इखट मानी पिले इख़ट खानओ खाइले। जे तेर उपर कुबर रहे तेरें चो जमा करले। तेरें काई चो कायो बाद चो पेतीस अटालीस दाहडा तग चो भूको प्यासो भी रहे ते भी चो। रोईलेई तरहें जो भूको प्यासो भी अड़ताली जाहरा तोक रोईलेई।